Este val na za nare xina rsiuni-rsiunia gëckia, niazacka, gula gëcky xiñazë rcka xila ni este bew, primer rguaxa lo bew’w gy chi rxunia ni lo-lo gich gecki xiña, gula nú vez do niz rcha lo gich-gecki’vi te chi giguz ni te sino fuertias rgabiuni gich gecki’vi, nú-nú vez ga za rienu gus, nú th-th cos za na crema para peinar, xila ni, chi cun ni rackan rguz ni sto’gy chi zega va gixuñ siu ni lo gich gecki chi ha chi zezy, chi nú vez pund rack stalias, rack bxidias-rack bxidias ni chi zega do’i gado’iga, da’i ga ni, xila ni napu por-por cuñu te si no fuertias rgabiuni chi zëh chi zega si rziuñ un gich geckizá nú.